Gne e hidi-varangara io: misy manuelany izy io zany hoe misy pas ny amignao, igny akô lelany igny misy pas ny, misy vy afaka mifapisofoko izay da bloque io varangara io, io lakile io raha ohatra ka sy misokatry, sy tafiditra aminigny pas igny zasy izy, revô magnodiny lakile koa anao da mivaha igny ra igny.